<hesitation> nukandeva conocimiento xhinuuunda kiti ko'o njakuu kakaxto noná chí kuu kakaxton nona nenkui iin nan nduxuu tekaxuu no'ó inka xet chixoni inka xet chikendutu nde'e xukini njini iña chilenadiko xa'a inna'a nó te kuu kuxana ndanena té he ken nduxuna i iina yunu'á ho vilú kaxkon no xet inja na'a xa'a na'axa'a tiná naxa'a tin ixo'ó naxan tii xa'ana yuka kuan kua axtono na'a nako xonate conocimiento ho instinto nuu ngugó eha ka axtonna nunguu ka'a nuu kua kaxtoni xunguá xuan huaka kaxa'á.